Buéno̱ e̱ste̱e̱, ikháanꞌxo̱ꞌ phú na̱dxawíínxo̱ꞌ, ste̱e̱, khaa ndóo yáá nusianꞌ ño̱ꞌo̱n ge̱jyo̱ꞌ, mbá xó rí nda̱ñúu̱ obserbáár khúúnꞌ, ste̱e̱ yo que, mbámbáa, mbámbá rí ikhii̱n nuthan- mijnée̱ entre ikhii̱n. Por ejemplo tsí mbámbáa especie, déjngó rá, porque ndóo yáá na̱gi̱ꞌdu̱u̱n nandxaꞌwá mbáa khaa ño̱ꞌo̱n, nariꞌñaꞌa̱a i̱mba̱a̱ khaa, pee ikhaa máꞌ, ikhaa máꞌ tsí dxíyo̱o̱ porque ikhaa nawán, ste̱e̱, nosiee̱n. Este̱e̱, ndóo yáá naꞌsian i̱mba̱a̱ rá, nakujma nariꞌña̱a tsí i̱mba̱a̱. Creo que asndo xtíta̱ mangiin kuaꞌnii ene̱ mangiin. Ndóo yáá mbá miꞌcha̱ rí mbá las 5 la mañana, na̱gi̱ndu̱u̱n naꞌsian xtíla̱ ikhaa mba̱xtá, nariꞌña̱a imba̱a̱ mba̱xtá i̱mba̱ mbíꞌthá, mba̱ꞌ iwán naríꞌña̱a tsí i̱mba̱a̱. Rí kuaꞌnii rá, i̱mba̱a̱ꞌ máꞌ iꞌsian júꞌ, intri ikhii̱n máꞌ nuñíi̱ komunikáár- mijnée̱. Júwá ño̱ꞌo̱n mangiin, e̱ste̱e̱, ndóo yáá ntimii ná inuu ixe̱ rá, intri ikhii̱n na̱gi̱ꞌdu̱u̱n naꞌsian mbáa, i̱mba̱a̱ máꞌ iꞌsian júꞌ, e̱ste̱e̱ pero phú ikhaa sunido ini̱i̱ pes, e̱ste̱e̱ de repente máꞌ ikhii̱n máꞌ nu̱riꞌkhuu̱ rá, pero ikhii̱n máꞌ ñajúu̱n. Mí e̱ste̱e̱ ndóo yáá nisian ikhiin, khaa mm paloma mangiin, entre ikhii̱n nuni̱i̱ kuénto̱ ndóo yáá nitrigii̱n mbayíí. E̱e̱e̱, ma̱xnúu̱ creo, creo que nunca, ste̱e̱ siempre ñajúu̱n, ñajúu̱n ikhii̱n pe, pero puro especie tsí ikhiin máꞌ ñajúún tsí nuñíi komunikáár- mijná ikhiin.